Kan indi ragig bidor biyakul ayya akil bizid sahhita wa bizidassihhadi bilen, ha al awsaf asshaqalil bawassifan le bekon ihawil gide iyakulan hinna bas da, bagul le ihawil iyakulal akil al inda qiza, wa ihawil kulli akil le akala da waraya da iyakul leyya fawakih, asshaqali del da kan fiyan dine kula.